E'menyangkut laku kamananu yang stiap hari au sajikan ma mereka au a ianu, kalu ianu ama meja haha kalu tahiya ma ma au rasa aku badang i, esok pehe ya sama skali e kalu au ama, kalu wala ala laku tampa ina ianu masya allah ma ma taha e, ma ma au anggap ma hari ma ma ta bisa au anu ee, karna kalu au ta, ta ianu ma aku badang e, ta ingin kuat te sama skali <noise> <hesitation> aku menyangkut laku kalu utanu kalu utanu ma biasa ma sanang ma utanu, <hesitation> uta mate ma, uta mate la-uta mate mat una laku santang ma, jaji kalu ma ma kalu mate una ya aku pae puna kalu tahiya ma, ma-ma au na ele hidi laku walau riyau loko lau na ele ya una weu mata anggap ma tahiya aku kekutan sama skali ma, karna niko tahi ina vitamin riai nusu alei aku hutu hailalei karna. Menyangkut laku aa utanu menjadi kalu rima kalu tahi rima paling stenga mati aka uma, yang petama laku ianu, utanu, kalu duaima kalu tahiya ma tahaye, mae puna au ma aku pamalas au neu wasaladi tapi tahai bisa au na tudo tapi tak bisa au pokoknya auna akripate seme mateke, ma tahi bisa kalu tampa dua ma ma kalu, kalu taheri.